زه به د غرمې ډوډۍ لپاره سلاد غوره کړم، ځکه چې سلاد د صحت، تازه او د انرژۍ د زیاتولو لپاره ښه انتخاب دی سلاد کې مېوې او سبزیجات وي چې بدن ته ویټامینونه او مواد رسوي د سلاد خوړل اسانه دي .او د هضم لپاره ښه دي